بالطبع بعطيكي خطوات طي الملابس بشكل صحيح أول شي بقول لك طي البنطلونات هي لها ثلاث خطوات، الخطوة الأولى نحط البنطلون على سطح مستوي، الخطوة الثانية أطوي البنطلون من الأسفل إلى الأعلى بحيث يتداخل السيقان، الخطوة الثالثة أطوي مرة اخرى إلى نصفين، أو ثلثين حسب الطول، وبكذا تحصلين على أرتب بنطلون طي.